Lay tini mendjaηu sikki kounkou ηi makha nga tou nanti mendia ntinto gnani kouηa, bané yi noηa a sinoηa nda sou yani siné bané, tandjiké do sino kébi, foya noηa, yimu fili ya noηa i nan khassiηa. nti droit nthino tou, nti droit nthino tou lay tini i taηana kati tanakhaté do sino kargui bané ké aray gnana tankargué siné.